na jwa'n ya'nado chanmena', ntakzosa taj este, tez nawue nado nzo lazo'a natayal rio re chanla, per tiz taga ngenta pazensla'na na akta zi jwa'n nzo yekla o na akta zi jwa'n lya tiz tyozkua zi jwa'na', na akta tez na ngentey ee- entonzes jwa'nya ndablo nawue nado kuekmen lazomen ze nawue ryo chanmen.